per tamo tamo kito tu kan caro biak palu tu paku tu nancap di paku kan nah kito ambek paku terus kito palu lah dio pake ini pake palu itu kan, kito pukul pukul biak masuk ke dalam kayu nah itu biso beberapo kali kito palu nyo tu biak dio masuk ke dalam kayu tu, mungkin pake sedikit tenago lah biak tancapan nyo tu kuat.